بالبداية اني راح اتأكد انو طلعت كل الأغراض الموجودة داخل الثلاجة، و في حال جان اكو اغراض للرمي اني راح ارميها و اتخلص من عدها و في حال جان اكو بيها اغراض تحتاج انو اغسلها راح اغسلها، وو اي اما داخل الثلاجة ف راح ايي- استخدم منظف ايي وو ايي- حتى اتخلص من كل البقع الموجودة داخل الثلاجة و تنطيني صورة لماعة.